Aminay akagny zao misy i karazagna voankazo tao vavandrika vavandrika zany ro tegna tsara ai, mamy mamasipasika zay raha io, agnaty ala tenga ahitagna azy io sarotro hita tegna tsara; avy ake koa konikony de andramo zalahy fa tsara ai tegna tsara andraho- andramagna raha io.